Pürtrop cunosu pa i nom specifich di capèl, a ie 'd capèl për paré la freit, d'autri capèl per paré ël sul, a ie 'd capèl ch'i giuvu a bütu, ma cunosu propi pa i nom specifich di capèl